aukið vanda þeirra sem þangað hefðu annars leitað

segir framkvæmdastjóri Geðhjálpar mikið af fíkniefnum séu í umferð táragasi var beitt á gríska mótmælendur við undirritun samkomulags Grikkja og

um nafn Makedóníu í dag samkomulaginu var einnig mótmælt í Makedóníu

kona á níræðisaldri býr í torfbæ á Borgarfirði eystra á sumrin henni finnst hvergi betra að vera jafnvel þó ferðamenn eigi það til að gægjast inn um glugga

gott kvöld segir framkvæmdastjóri Geðhjálpar deildin verður ekki opnuð aftur fyrr en í byrjun ágúst samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum er minna um lokanir á geðdeildum nú en í fyrra þær verða þó margar lokaðar stóran hluta sumars dagdeildin verður lokuð í rúman mánuð dagdeild í tæpa tvo og fimm daga endurhæfingardeild frá

var lokað fimmtánda júní og hún verður ekki opnuð aftur fyrr en sjöunda ágúst maður upplifir sig svolítið eins og bilaða plötu ár eftir ár að tala um þetta en þetta er alltaf jafn alvarlegt og þetta er alltaf jafn sárt fyrir sjúklingana fyrir aðstandendur fólk sem kemur þarna á verstu stundum lífs síns þeir sem þurfa á þjónustu

að halda fá inni á öðrum deildum en þar er

þjónustan ekki sú sama þetta er auðvitað hræðilegt ástand og maður spyr sig auðvitað

hvernig er forgangsröðun fjármuna í einu ríkasta landi heims þegar þarf að loka alltaf einni bráðadeild á geðsviði á hverj einasta sumri eru ekki til einhverjar fjögur fimm hundruð milljónir til þess að halda þessu alltaf opnu sárt sé þar sem er ungt og mjög veikt fólk mikið af fíkniefnum séu í umferð núna og fólk geti farið í geðrof vegna neyslunnar margir endi á örorku og það liggur auðvitað ljóst fyrir að þessi hópur er sá hópur sem er vaxandi í örorku á Íslandi það er mesti vöxturinn í þessum hópi þetta er unga fólkið okkar og við

gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir að að það verði örorkuþegar framtíðarinnar vandi fólksins sé mjög brýnn og geta lokanirnar mögulega orðið til þess að fólk leiti sér síður hjálpar afleiðingarnar geta auðvitað orðið þær að að vandinn

flóknari og erfiðara við hann að eiga í framtíðinni þannig að þetta er verulega slæmt mál hjá Geðhjálp finni fólk fyrir áhyggjum manna af lokunum deildanna og

hjá aðstandendum aðstandendum ungs fólks sem hafa áhyggjur af því að fólk komist ekki að í sumar til átaka kom milli lögreglu og mótmælenda í Grikklandi sem andmæltu samkomulagi Grikklands og Makedóníu um nafn

ríkisins samkomulagið

um að Makedónía taki formlega upp nafnið Norður Makedónía var undirritað í dag

á að binda enda á tuttugu og sjö ára deilu ríkjanna um tilkall til nafnsins Makedónía sem einnig er hérað í Grikklandi skammt frá athöfninni söfnuðust grískir mótmælendur saman og var heitt í hamsi til kom og lögregla beitti táragasi mikil andstaða er við samkomulagið í Grikklandi grískir þjóðernissinnar saka

um að vilja sölsa undir sig grísku Makedóníu

og gríska sögu

gríska stjórnarandstaðan lagði fram vantrauststillögu á forsætisráðherra vegna málsins í gær en hún var felld eftir átakafund á þingi óánægja er jafnframt hjá mörgum sem hafna nýja nafninu Norður Makedónía og telja stjórnvöld hafa látið í minni pokann samkomulagið er ekki alveg í höfn enn það þarf að samþykkja í þjóðaratkvæðagreiðslu í Makedóníu og af grískum og

þingmönnum björgunarskipið

á Spáni í dag ásamt tveimur öðrum skipum með samtals sex hundruð og þrjátíu flóttamenn sem var bjargað á Miðjarðarhafi síðustu helgi stjórnvöld á Ítalíu og Möltu neituðu Aquarius um að koma til hafnar með fólkið nokkuð sem var harðlega gagnrýnt féllst loks á að taka við þeim þau voru að vonum glöð að koma til hafnar

eftir langa sjóferð og mikil þrengsli um borð í skipinu læknar og heilbrigðisstarfsfólk tók á móti þeim í höfninni í og voru margir færðir strax til þjóðhátíðardagurinn var haldinn hátíðlegur um allt land í dag ungviðið var þó ekki alveg af hverju við værum að blása til þessara hátíðahalda sautjánda júní hátíðarhöld hafa verið með hefðbundnu sniði víða um land á Akureyri leiddu skátafélagið og lúðrasveitin skrúðgönguna að Ráðhústorginu þar sem ungir sem aldnir héldu upp á daginn með tilheyrandi

vöngum að venju var

á vegum Alþingis við Austurvöll þar lagði Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands blómsveig að minnisvarða Jóns Sigurðssonar frá íslensku þjóðinni þá flutti Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ávarp þar sem hún gerði leik íslenska landsliðsins og Argentínu í gær að umtalsefni sínu að þeim sem fæðast hér á þessari eyju eru lítil takmörk sett fjallkonan var Sigrún Edda Björnsdóttir leikkona að fá þetta tækifæri að fá að vera þetta hlutverk á þessum degi þýðir svo mikið fyrir mig og svo marga aðra

alveg magnað að fá að vera skrúðgöngufjallkona hérna í dag

ekki allir vissir um það hvers vegna haldið er upp á daginn en flestir eru sammála um skemmtanagildið hvað er svona merkilegt við sautján júní hvert fóru þeir til Danmörk af hverju höldum við upp á þennan dag ég veit veistu hvaða maður það var

því Ísland fékk lýðveldi

fékk að stjórna sér sjálft var í aðalhlutverki á Árbæjarsafninu í tilefni gerði allt sjálfur nema prjóna sokkana og húfuna ég nennti ekki að læra að prjóna annars gerði

þrettán vikur sem þetta tók neitaði að hjálpa honum hún hjálpaði hjálpaði mér með því að segja mér til en ég gæti saumað þetta sjálfur hvernig er að vera í svona búning það er mjög erfitt að fara það tekur dálítið langan tíma en það er alveg þess virði það er bara gaman íslenska fánanum var skipt út fyrir þann tyrkneska á stjórnarráðshúsinu við Lækjargötu í Reykjavík í morgun vinir og aðstandendur Hauks Hilmarssonar sem talið er að hafi fallið í Afrín í Sýrlandi fyrr á árinu hafa þrýst á stjórnvöld að leita

svara um afdrif Hauks þau hafa óskað eftir að Tyrkir verði krafnir svara um það hvað varð um lík þeirra sem féllu í og telja utanríkisráðuneytið ekki hafa gert allt sem í þess valdi er en fara frekar að ráðleggingum lögreglu í Tyrklandi gjörningurinn átti samkvæmt tilkynningu að undirstrika þessi valdaskipti að tyrknesk yfirvöld stýri

ákvörðunum íslenskra stjórnvalda maðurinn sem skipti fánanum út var handtekinn og færður á lögreglustöð allt gekk stóráfallalaust hjá þeim nokkur þúsund stuðningsmönnum íslenska landsliðsins sem voru í Moskvu um helgina starfsfólk utanríkisþjónustunnar var til taks og verður

áfram þótt einungis sé búist við að um þúsund stuðningsmenn fylgi liðinu á næstu tvo leiki sendiherrann í það þarf að huga að ýmsu þú ert búin að vera það þarf að huga að ýmsu þú ert búin að vera maður sem tapaði vegabréfi sínu þrátt fyrir að úrslitin hafi ekki verið góð fyrir Argentínu í gær Edda Björgvinsdóttir leikkona var í dag útnefnd hátíðlega athöfn í Höfða Líf forseti borgarstjórnar afhenti viðurkenninguna

til listamanns sem með listsköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslensku listalífi í tilkynningu frá Reykjavíkurborg segir að sennilega megi halda því fram að engin önnur íslensk kona hafa fengið jafn marga Íslendinga til að hlæja

mikið og innilega og Edda Edda er landsmönnum að góðu kunn fyrir ýmis hlutverk eins og Stellu í orlofi í samnefndri kvikmynd hún fór með nokkur eftirminnileg hlutverk í

og doktor Sigríði hún fékk frábæra dóma fyrir frammistöðu sína í kvikmyndinni undir trénu og hlaut Eddu verðlaun fyrir auk þess

hún var valin besta leikkona í aðalhlutverki af til að kremja í manni litla hjartað gleðin við að fá viðurkenningu vera metin alltaf hef ég fengið kærleiksrík viðbrögð þjóðarinnar opinbera viðurkenningu er svo mikið þakklæti sem rammar

inn þessa þjóð sem er fjölskyldan mín mér finnst þetta ómetanlegt og átti alls ekki von á þessu Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands sæmdi í dag fjórtán Íslendinga riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu það voru Aðalbjörg Jónsdóttir Edda Björgvinsdóttir leikkona Erna Magnúsdóttir forstöðumaður Friðrik Skúlason tölvunarfræðingur Hilmar Örn Hilmarsson tónskáld Kristín g Gunnlaugsdóttir myndlistarmaður Nanna Rögnvaldardóttir rithöfundur Sigurður Steinar Ketilsson fyrrverandi skipherra Stefán Karl Stefánsson leikari Steinar j Lúðvíksson rithöfundur Sævar Pétursson bifvélavirki og Valgerður

Jónsdóttir skólastjóri framkvæmdir eru hafnar að nýju við á Kárhóli í Reykjadal gerður hefur verið hátt í fjögur hundruð milljóna króna samningur við kínversku

svo ljúka megi verkinu og er stefnt að því að opna stöðina í haust rannsóknarstöðin er samstarfsverkefni íslenskra og kínverskra vísindastofnana heimamenn annast uppbyggingu og

rekstur en verkefnið er fjármagnað af kínversku fyrsta skóflustunga var tekin tvö þúsund og fjórtán og hefur tækjum vegna

verið komið fyrir eftir stendur að klára hátt í átta hundruð fermetra byggingu með aðstöðu fyrir vísindamenn fyrirlestrasal og gestastofu upphaflega átti að hefja rannsóknir haustið tvö þúsund og sextán en því var frestað fram á mitt ár tvö þúsund og sautján þegar þá var komið sögu höfðu framkvæmdir hins vegar verið

stöðvaðar

verið óhagstæð og því þurfti að endursemja

framkvæmdastjóri sem er sjálfseignarstofnun heimamanna segir að loks hafi fengist meiri peningur í verkefnið og erum svona að undirbúa það núna að komast af stað í framkvæmdir raunar er svo ánægjulegt að fyrsti iðnaðarmaðurinn kom hérna inn í dag

til þess að fara að vinna talið er að byggingarkostnaður verði um fimm hundruð milljónir en fyrstu áætlanir gerðu ráð fyrir rúmum tvö hundruð milljónum þá eru ótaldar um sextíu milljónir vegna tengdra framkvæmda svo sem við vegagerð

og tengingar með þessum nýja samningi eru að koma inn rétt um þrjú hundruð og áttatíu milljónir

tekin á framkvæmdatímanum næstu skref eru að fylla svæðið af iðnaðarmönnum og klára verkið og við vinnum út frá því vinnuplani núna að það sé hægt að taka stöðina í notkun að fullu í haust það voru kræsingar á borðum á Ísafirði á föstudagskvöld þegar boðið var til matarveislu í bænum í tilefni Eid al stóðu að boðinu en þær komu til Ísafjarðar sem flóttamenn nú í vor ásamt fjölskyldum sínum veislan var vel sótt af Ísfirðingum á öllum aldri er ein stærsta hátíð ársins í íslamstrú og markar lok

hús úr Torfi eru ekki til meiri vandræða en timburhús segir kona sem býr í einu slíku á Borgarfirði eystra á sumrin hún

veit ekkert betra en að koma heim í fjörðinn fagra þar sem allir þekkja hana sem Stellu á lindarbakka

að vera komin er það ekki jú

maður komin heim jæja gerðu svo vel vonandi get ég verið hér í allt sumar Elísabet Sveinsdóttir er fædd og uppalin á Borgarfirði en flutti burt og keypti

lindarbakka sem sumarbústað ásamt manni sínum heitnum

hún býr þar lungann úr sumrinu í húsinu sem er að mestu úr Torfi og grjóti stella hefur vakið athygli út fyrir landsteinana og alltaf er fólk jafn áhugasamt um húsið þetta er bara gamalt hús svona hús voru mörg hérna

hérna meðfram sjónum þetta voru hús sem voru byggð um aldamótin þetta er síðan átján hundruð níutíu og níu þetta er síðasta húsið sem er eftir og frændi minn sagði það þegar við keyptum þetta ætlar

vorkenndi mér bara það voru náttúrlega mörg handtökin en það voru ekkert meiri handtök

vera í Torfi heldur en í timbri það er ekki neinstaðar bleyta af því að það er kjallari líka og það er gustur upp um kjallarann það er ekkert meiri

umhirða um þetta hús heldur en önnur það er bara öðruvísi efni sem er notað það er slegið einu sinni á ári og svo svona klippt hérna

eldhúsglugganum svo vaxi ekki fyrir gluggann ferðamenn sem koma til Borgarfjarðar halda gjarnan að húsið sé safn það er labbað voða mikið hér í kring

verður fólk svolítið kindarlegt ef ég segi þarna stendur einn úti með hendurnar í vösunum það standa nú tveir þarna við sumir banka upp á og þá bíður Stella fólki að skrifa í gestabók ég er ekki með neinar gestamóttökur eða neitt ég er bara hérna að skemmta sjálfri mér tala við annað fólk og

og bara lifa lífinu þegar allt er gert fyrir mann þá á maður nú að reyna að njóta þess undirbúningur Rússa fyrir heimsmeistaramótið í knattspyrnu hefur verið af ýmsum toga meðal annars

verið sendur á námskeið í því að brosa á almannafæri þessir rússnesku

rússneskir vinnustaðir hafa í aðdraganda h m sent starfsmenn á álíka námskeið í brosmildi og kurteisi til að tryggja að erlendir

fái sem bestar móttökur í Rússlandi

svo óvanalegt er enn að brosa á götum úti í Rússlandi að það getur komið manni í klandur

í von um að breyta þessu stunda þessir Rússar í almenningsgarði í Moskvu þeir hvetja landa sína til að vera óhræddir við að vera

það verður norðlæg átt á morgun víða átta til þrettán metrar á sekúndu rigning um norðanvert landið en að mestu þurrt sunnantil hiti verður á bilinu fjögur til fjórtán stig hlýjast á Suðurlandi

getur haft alvarlegar afleiðingar og aukið vanda þeirra sem þangað hefðu annars leitað segir framkvæmdastjóri Geðhjálpar mikið af fíkniefnum séu í umferð táragasi var beitt á gríska mótmælendur við undirritun samkomulags Grikkja og

nafn Makedóníu í dag samkomulaginu var einnig mótmælt í Makedóníu utanríkisþjónustan stóð vaktina í Moskvu um helgina til að greiða úr vandræðum íslenskra stuðningsmanna landsliðsins einn þeirra glataði vegabréfi og getur þakkað íslenska fámenninu og rússneskum leigubílstjóra að hafa komist heim þjóðhátíðardegi Íslendinga var fagnað um land allt í dag víða voru skrúðgöngur og börnin gæddu sér og fengu

kona á níræðisaldri býr í torfbæ á Borgarfirði eystra á sumrin henni finnst hvergi betra að vera jafnvel þó ferðamenn eigi það til að gægjast inn um glugga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 takk fyrir samfylgdina um helgina veriði sæl